صراحة أفضل النقود في عيد ميلادي، ليش؟ لأن النقود تعطيلي الحرية أختار الشي اللي أحتاجه أو أريده، أقدر أشتري هدية لنفسي أو أستثمرها في شي مفيد، الهدايا تكون حلوة، بس أحيانا ما تكون بالظبط اللي أحتاجه، فالنقود تعطي الخيار أكون سعيد بالشي اللي يناسبني أكثر.